Kuve na vashara, kuve va vashara kumi na tatu a vashora venavo kwagana navo novudinyu. Chigira valala vave hale, valala vakura mirimi <hesitation> hale, vagula, vagula mirimi mu scheme vandi vave kudzi gasi. Nairobi vandi vave kudzi gasi. Mombasa vandi vave hengo kwagana navo novudinyu sana. Lakini mariga katuri ma kwagana navo, kwagana navo kumanya sasa ava ni vako vashara vetu. Vashara vetu ma kuroroma nava kindu chakatura kuri mariga kakanyoreka, kunyi vesi kuirana hagi kumoroma kuvora kukonye ndi? Kukore ndi mu mumariga haga ndi. Kuvara ne kira mundu aturidze kama dzielfu dziviri, kuchanga dzisendi dzielfu karibu dziviri ne kuve kumi na tatu kunyora kuve ne dzielfu karibu ishirini na sita. Ishirini na sita hiza kuvole aah kwenya kukonye mundu oyu kama baba etc. Kama ni kodza etu akudzi kama ni senge kumbola kwenye kumkule lisanduku kuvora kuli voshara vetu kokore ndi kuguule musa musakuru huyu ndi lisanduko ili vamanye kwerii vashara vavo vakoli, vavichi <hesitation> ku baba avo ama kukodza avo. Na kunyoroka ku vashara kwagana navo no ni vudinyu sana na kwagana labda kuve ne esherehe labda mu december. Onari kwagana navo vaviri, vaviri mromeko navo kaviri ndi na shambana vashara menyakaa kugendarane chigira Avo ni vana vakodza avo ni van va senge avana va senge ni va vakodza na avana vo mundu mula kindu kinali, lingana linali kuturavo aua vana vetu vana va msharange na vange vamanyi dave lakini vaganire mutown. vavugurani hasa kwakaronya kwakareta nd kugenderane vana vetu vamanyane vakamanyana kanyala ava na viko vetu <hesitation> waka vakamanya na viko vetu kwagana vandu vacherizana vavora eeh mwana wa mshara ovendi ovora mbe vurahi rero ogendiko ino eeh na inzi ndakagendako sasa vandu ava varetana da kufiri mirimi chigira mirimi chivoho vudza pana vandu valala vanyorangu mirimi. Mundu nava nemirimi minyingi ro rais wetu kenyakaa amanye <hesitation> valala vavurako mirimi da, avakonyeko ooh. Maisha kakwenyaa kenyakaa mundu noindu. Maisha <hesitation> av <hesitation> nomulimi kiranyoreka hanga dave, omanye sasa mutagani na avana vetu vakora ndi, varasiana. Sasa kuvole vashara vetu kindi chakatura. Kwagane kuromerome, ku. manye. kumanyane, kurange vana vetu vamanyane. vamanya dza ozu ni vwaha. ozu vamuranga vwaha na i've. avenavo varangwa vula. available navona niva fulani wa fulani kwambane kuve kindu kila. Lingana little hango kumanye avana vo mwiko. avana va mwiko valala aah dza ndi, kukonyane ndi, kumanye mihi, mirinzi dzye chituri kumanye vwangu kurombe vwangu chive rahisi.